Kua crema <noise> yayemorasura pipeva <noise> kavi jae <hesitation> yandea <hesitation> ñanoi yave omotata, jaema yavai yaeki yandea ñanoi <noise> yanderetere vae, ipuerevi yaeki tendiva pipe jarea